حيواني الأليف المفضل أنا وايد وايد بنحب الكلاب ليش ؟ إنه بنحس إن فيها طيبة زايدة بنحس طبعا الكلاب معروفه بالوفاء وحبها لصاحبها ، إذا-إذا طعميت كلب بچوار المنزل أو شي هيفضل راقد بيفضل يحمي المنزل بس لمجرد إنك طعميته شي أو ‹ hesitate › كنت حنين عليه.